Nda bara abən shirin nəni nda bara abən shar don nanci abən shar sosai gaaɗa nancu ɗəməme. Sannan ma shirin gu nda bara ni be mii dlam din ko shinkapa nda bari da naa atun naa dlama du, atu ye naa dəmu naa dlamu naa shar naa atu, naa dəmu naa bəni naa atu gaaɗau. To sən naabe wambai kaakasku bari daa akshin naa tau naa harr ii be naa dlamau dək naa dəmu naa be na paltau naa akshi dlana da nai.